Koa namagna tegna marikitry ana zao ai, <hesitation> tsy de maro be, a telo ake fôgna zare, de taognonjareo mitovitovy am taognona akeo, vingt et un an vingt deux ans vingt trois ans akeokeo, za zegny tsy de minamagna amignôlo <hesitation> maro be fa kô le tegna akaiky ana zegny <hesitation> azo lazaina oe vitsy e satria telo fogna.